एना एक प्रकारको काँच हए जा प्रकाशके परावर्तन करके बस्तुक प्रतिविम्ब दिखान काम करत हए । एना खास करके अपन तस्वर दिखान के मद्दत करत हए । समरन ताँहि या कोठा सजान ताँहि एनको प्रयोग कर सकत हए । अपनक केयर करन ब्यक्तिगत देखन ताँहि जक प्रयोग कर सकत हए । अउर खास करके गाडि, मोटर मे जक प्रयोग करसकत हए ताकि हमर असपास को वातावरण कैसो हए बुक देखन ताँहि प्रयोगमे लाए सकत हए ।